He e li ixb'a'j, he xaqara' tanaxan re kichaq'ajsis wii' li jab'ek tib'iliil ela' kiraqtaj wural he chipaam qe qatinimit, y k'aj tanaxan rii' b'anam che xaq'a'l re otz he kichaq'ajsis kaltan chipaam, xaqara' kib'an k'aj chipaam, he kib'an pal- ek xaqara' otz, ela' li jab'ek he tanaxan kiraqtaj wural jab'ek.